Ah jna ni kuu kichi iyo yuku, ni kuu chuun ye naá, ye naá kuu lo jnɨ taka chitií nda jononó yuku, na ni kuu sɨ'ɨ, na ni kuu xe'u, a taka chila ini, te ye naá kuu ye lo jnɨi, lujua ni kuu, lujua kuu vida ye ni kuu chuun, ah, ye naá nda jini taka ñayivi.